<hesitation> adele lepitede <hesitation> katade <hesitation> lapepai uluei wewede'e senamatue matue sou makina malieka wadena ma <hesitation> yaudeka katade lapitede. Ma nama <hesitation> lapite duwe kata mataima matue sodema hono ma hotai keleade ududoe tepiele ewailuma mudeu metene dekutile kamea kuse ma ma taima kelea taga due epte due kata <hesitation> eho'u hape deusapatu, lekapo, menama ane nama matai due matue so matue adate'e matue soho kause matadeu lawani uduwe <hesitation> lapite na ede laulau loi wede ulapite due katade uluse due upai maloi wede'e nama matai mahalukude ma wai kele'a dewe tepie le'e akusema dewe katade lapite yang eho.